Abən tunu a tu abən, zəda tawonke nda daura gara abən. Amman i aɗa ga i yu na aɗa ga tunu abən wara har naci ankai ga da vəgi təkan dan nda təka maya ganai na zədu dtəkwan wara ndiwa i ka a lawan ci ka tau nin mpa na ci ka ci men ci bee bai amman kə nin men nin atu səngu gu. I- i- i gusgu abən ka dlam na təra nawan na jəba tau a vəra da aɗa ga bai ka ki dləkwangu, toh atu tləkwangu atu aben ne dləkwan kəlapiya i rii ga amman gususgu ko da ka ni na kanida dləkwan tləwayau ne indai na tadu pədək na ci aduwau aduwai afa kade da nin avəran gara da aɗa ga. Amman abən mi ci ankai ka dauci na zəg' na ta abən tənu daman dləkwangu dləkwan ne mi vana aɗa tlaparr sungu tunu. Bee dawu ke nan iyu ma na dəka du i ntu dləkwan gu. Amman duk jandu dlamən gara kəlado ai bee shapee tuna ja tluwai ma ja jakwaɓi ja gəmu jandu duk da lawan kəlado gə nin i riwu ne. Amman dləkwan mi ankai ci dauji nda bi na ja riduwa ko mərak gwaɗan tuku men ka taɗɗu aɗu gəri men sən ka sukuni di ci jagewan amman a ci karɓa ci kan kapa ci men atun ko na bee bai atu ne ka kwabtun dləkwan wara atan gara. Amman gusku ka lawan gu bəntu na a cin a rama dləkwan mi nara katau mi ankai ci dauji bee dawu ke nan fatawanke iyu nancu dləkwanku i mbasu ga nai i talaka.